نكون الصقر على خاطر عنده نظرة حادة وسرعة في الطيران ويجدر ينقض على الفريسة متاعها بسرعة حادة جدا من غير ما هي حتى تحس بيه ولا- ولا- تعرف ان هو قعد فوق يطير. على خاطر هيك الصقر الكائن الطائر اللى انا نبى بنكون زيه لان هو رمز الشجاعة والسرعة.